Kʊkɔɛ lée ci na yaalɨ tǝ vǝ́ a ya lóo co ne keeriwǝ eniŋ ri eni wǝǝ o ko mɨ ko ǝrǝ fɨŋ o turu tɛɛmɨ lǝ̈ lóo ko, vǝ́ la nyɩ lǝ̈ lǝ́ǝ pǝ wǝǝ oturu ya lée yi mɨŋ siimɨ lǝ̈ kɨ anya fɛɛ o to o co no otuyǝ kɨto oturu akʊkɔpǝ pɨ cii pɨla yaalɨtǝyǝ.